Ei, tranquilu, que no passa ni tapocu ná. Á síu un acidenti i le puei passal a qualquiera... El pratu no era ná del otru mundu, era mu normalinu, no t'ahunquis por essu, que te conoçu... Lo emportanti es que esteas bien i no t'aigas dau un taju ni t'aigas hechu dañu. Dexa-mi recogel los cachus, que naidi se haga dañu, ya m'acupu yo. No hazi falta que lo repongas ni ná, e, que te veu de venil... Sonin cosas que puein passal... Güenu, te peta que avíi anguna cosina más pa pisqueal?”